Gn'anjara asan'ny fanjakà amy fampandrosoa toe-karena. Amy maha fanjakà azy zay, i ro tokony mandray anjara bebe kokoa amy fampandrosoa raha tiky. Satria hetra io amindrozy any aby, ndrozy ro manapaky hoe zao ty tokony atao, zao ty tokony atao. Laha ohatsy hoe misy orinasa <noise> hihaly safira na hihaly volamena atiky, tsy maintsy ndrozy ro manapaky raha io sady ndrozy ro manome alala olo reny hanao azy. Zay zany ty andraikitsindrozy io.